Hen hen piso shiat, ga̱pe hen la shin shiat, hen tong sa̱ shiat nie ga̱pe nɗe tong da̱ yi ga̱ biga̱ɗemen nsan, hen kuma hen la shiat shiat, hen la sa̱ shiat ɓit la ɗalin, hen tong shin kapa, hen la shin kapa tong ma̱sa̱, la ma̱sa̱ kapa a de ɗe ga̱da̱ yi ga̱ biga̱ɗemen nsem, a ƙo sa̱ ga̱nang ɗe tong da̱ yi ga̱ biga̱ɗemen nsak ba, bi ga̱pe la ga̱mang ni guda vel ntyak ga̱, naan la ƙwal wai tong ga̱shin biga̱ɗemen nsak, tong shin biga̱ɗemen nsak, so hen nɗe tong sa̱ a ni nda̱ ni nda̱ na̱ ma̱nɗe tong ma̱sa̱ a ni, kuma ma̱nɗe tong nda̱ bi nɗe tong shin men yi ba, hankeli men a kwance tong ma̱shin ƙo bima̱ ba ƙapian ba ɓetfia nɗa̱a̱n.